Siempre lau bá main-bá main taíh jain yía lá bu áh chí yía jo pues lau siempre lau éh záh múh éh jo siempre ba muo zá neíh óho pues lau búh muo shiu áum müh por que laú áh-áh bá muo chi jó lau chá muo mú pues lau íh óho no éh-éh záh mú éh aum pues éh záh bá cháh báh chá lain laú caí aú-áu ni lau éh aíh zá ñi por que laú já la áh ñih jó lá chíu jo-jo lau siempre lá óh laig laú já láh íh fu lau chíu-chíu áh chí yía lau tzá mú tzá laú laih main láh cúa mú cua-cua lau bá main la main taí temporada chá main tzá chá-chá múh chá áh múh jo óh gi yía naum taum yía lau já láh múh yía lau-lau. Laig-laig nacer taum já la múh jo-jo óh bá main au bá main cúa mu cua-cua óh pé chá muo óh ná taig chaí ná taíg chai ka íh bá muo chí yía pe lau normal lau óh taig chaí báh chí bá fuerte báh laú bá chí le, chí le joh tzá muo óh pues lau lá chíu naum já lá lau como lóh gá la chíu müh ñi óh éh zá deh óho naum éh záh aum óho naum. Jó pe áh cúa múh no jo chá muo shiu óh yía-yía mu cuá bá muo cúa múh joh pé lau áh-áh có áh laig lau bá la cúa mú-mú laú bá chá toi taum zá múo cóh zá muo muhn bá cháh como ka yía do ká laig ká yía do laig-laig lau laim muo ni búo laim éh áh loi parte lau que zá lau íh fu no au laig ngo ji laí ni cuáin jó. Siempre laím múo láu já lah ni buo lau áh cha gi lai ni cúain héh laig zá fu noh léh no go gi laíg fu noh laí do lau lai ka ñi gi ká yia do lau-lau shia la zaí ká laim muo já la ni buó já la kúo ká loh puo caum ká lo múo jo pues lau la joh laig bá muo tzá laig áh múh noh oh laig provocar já la áh óh lá joh bá muo chi laig yiá chai laig mai lau có jaíg lau áh-áh jain áh ga tó nah óh pues lau shía la zaí ah-ah jain ah a la chi lai yía pues muo ka ko nah cuain que lah muo lau li ka coh jai ka la záh laig laig lau héh ni buo éh laig rancho chi laig fu úh loh oh li ka lá baig ko jaig ko ka ti ñi ká ta fu bu to chia laig ka ti fu bu ain jo pues áh joh ná, náh shiu múh éh záh múh ah-ah tiempo joh lau náh na lau shia cha chá nah mu áh-áh. Áh jaín la óh pe la no óh pues zá la muo mún pues por que lau já kua le jo pues ka-ka yía taum áh múh áah múh gá yiá laig pues lau-lau muo ná cóh náh cuain que-que vá lau báh óh záh múh pues fu aig au báh záh naum aú bá óh cúa múh báh chí laig yía a si lau siempre lau na lau normal lau kú káu múh cu chi lau ki tai já la temporada cha pe ká yiá doh jáh co jai la muo incedio ká la zá la muo gá ko jai lí ká lí chí yía la. Lah no gi áh gá cúa gá cuáin laig rio muo nah fé gá cuain fé múh ká muo ká la zá shiu caso a si pues lau fé laig cuáin múh tzá muo oh ba muo có tzá múh asi jo la oh lau ba main tai temporada chá bá main lau báh main tzá náh cúh joh laú medio que chí laig yía. Pero na lau lá éh muo joh ba main ñi pe taig shiu cuain conforme lau tiempo noh lau dio múo aí lau shia laig temporada chá óh supongamos que loi já le muo paisa laú íh neí fu noh éh tsá chi loi de que aig cha aig kuh laig ká ain loi náh gáh aig kúh heh lai fu, lai fu úh ló laig, fu laig do laig rio ká laig aig múh laig taí kúo doh. Joh pues áh jaín la noh loig tzá la jo lau já cúa múh lau fuerte já kuá múh ká ko áh oh gá yía taum kuh gá la réh kuh já láh joh pues lau kua muo taum ku la réh já la ñih já láh já la záh múh ká cuin fé múh rio gá kuain oh héh li aig oh ka te shiu muo óh chía ka tai li aí óh do pero pues máh muo óh dio pero lau a la vez chá muo shiu óh que lau zé muo íh loi pues laug aig tzaí ngui dau múh lau faín bá la noh pe fái báh fé corriente íh loi paisa lau chá ka muo lau aig tzaí lau ngi muo óh pues lau siempre joh li laig lau la joh la có jain siempre la joh lau bá main áh tai áh-áh temporada chá nah kuh pues lau dio kuo aij lau chá nah main lau ñia lau-lau la réh ñáh. Jo bá main tai éh ku lau bá main éh tsá ku au ba main tó tzá oh lau aí chá múh bá main tó chá óh jo lau la joh bá main-bá main chiu tá lau já la lau bá main, bá main an nau qie loh cuam lo pe ná-ná ré loh zaí gi áh ló chi jo maih yoi lai zó lai zó lo chi jo muo yoih jo. Joh quie oh jo lau, lau siempre la jo laig maí kuh úh gi kuh jo pues ku uh gi bá main ku ze nuam, ku ze naum. Báh main kuh chiu báh main cu to oh siempre já la, já la eig lau-lau ain tsáh lau náh uh aig muo tsá ná cuoh tsá naum li buo ná kup tsá ah déh náh kou tsáh náh úh gai muo tsáh la joh lau-lau já lah kuh lau siempre je muo lau-lau siempre jéh muo lau já lah ah-ah mu tsá pues por que lau como todo ja le, ja la náh lau có mantenimiento au já la lau cualquier cosa pues. Laú la jo laig já lah temporada chá sequia au já la lau áh ni chiu por asi lau chinanteco já lah ni chíu lau yáh lau láh chiu já lah pues pe báh main taí múh ain jain yía jo chiu main taí jain múh lá ré taum naum joh lau náh tain náh la noh jain lau jain ré por que lau ni gá cúa múh jo pues éh aih chi laig ba yiá bá fuerte chi da yía pero bá main taí lau áh mes áh chá toh noh áh jain zaíg tzá tó lau diciembre joh la cuaí-la cuaí-la cuaí joh bá main tsáh tó enero cuaí febrero ni lah la chíh joh-joh marzo pues nih chí jo abril ni chí laig a si siempre láh joh laig.